اللحظات مختلفه وكتيره ، لكن ممكن الزول يقول اكتر موقف بايخ وكعب ، لما ماتت لينا مره وكان مفروض اكفنها واغير ليها ملابسها واختها في صندوق واجهزها عشان مفروض نسفرها لي اهلها